أول شي نحل مشاكلنا في هالأرض بعدين نفكر في الفضاء، ما ينفع نستكشف الفضاء وحنا عندنا مشاكل في الأرض مثل الفقر في عندنا التلوث، نخلص مشاكلنا هنا بعدين بعدين نروح للفضاء ونحل مشاكلها.